ɗidi tati nayi joyi jewego’o jewedidi jetati jenayi sappo sappo a go’o sappo a didi sappo a tati sappo nayi sappo a joyi sappo a jego;o sappo a jedidi sappo a jewetati sappo a jewe nayi ashirin ashirin a go’o ashirin a did ashirin a tati ashirin a nayi ashirin a joyi ashirin a jego’o ashirin a jedidi ashrin da ashirin a jetati ashirin a jewenayi talatin talatin a go’o taltin a didi talatin a tati taltin a nayi talatin a joyi talatin a jego’o talatin a jeɗiɗiɗi talatin a jewe nayi arba’in a didi arba’in a tati arba’in a didi arba’in a tati arba’in nayi arba’in a joyi arbai’n a jego’o arba’in a jedidi arba’in a jetati arba’in a jewe nayi hamsin a go’o harsin a didi hansin a tati harsin a nayi hamsin a joyi hamsin a jego’o hamsin a jedidi hamsin a jetati hamsin a jenayi settin settin a go’o settin a ɗiɗi settin a tati settin a ɗiɗi settin a tati settin a nayi settin a joyi settin a jego’o settin a jedidi settin a jetati settin a jewenayi saba’in.